Cuando estudiaba había varias materias que me gustaban... bueno, estoy hablando de la secundaria, ¿sí? ehh...emm... Me gustaba mucho Literatura porque yo ya venía leyendo, de más chica y me gustaba mucho leer, entonces, todo lo que veíamos era fácil y era conocido para mí. Creo que esa fue la materia que más me gustó.

Los domingos la gente suele salir a pasear. Es muy común que las familias se reúnan y que coman o bien que las familias salgan con amigos y vayan a comer afuera, lejos de la ciudad, a pueblos gastronómicos; eso es muy común. Después otra cosa que es muy común es ir a ver partidos de fútbol o ir a ver las carreras al autódromo. Más allá de visitar parques.